Mi artai mi suɓa boro kaanduɗun, mi raarai to mi fanni e kala ko yaarata am. Mi waɗai pat ko mi naftirta to jahaangal ngal, mi artirai kare ndeer, leɗɗe, nden ɗereeji mi timminiri janngirde. Mi tumbai pat ko nangi e ko haandi.